मूल करी सॉस बनाणू एक भाःडू मा तेल गर्म कैरी वेमा प्याज लहसुन अदरक डलन फिर हल्कू आंच मा पकाण जब तक प्याज नरम और भूरा ना ह्वे जालू। फिर करी पौडर नमक काली मिर्च पौडर मीलैकी एक से दो पकाण। फिर टमाटर पेस्ट मिलाई दूध मिलैकि आंच मा पकाण दस से पंद्रह मिनट तक।